Ai nain senin, ai nain selasa, ai naina rabu, ai nain kamis, ai nain jama'a, ai nain sabtu, ai nain ahad <hesitation> biasa kaina <hesitation> ai nain senin <hesitation> ana ana ana to'i to'i dambe to'i to'i kan lao skola mena <hesitation> sedia di ru'u lao skola skola mena kaina siap siap ngahar nono na ndawi di ngaha na <hesitation> siap siap baju baju ra kani saragam sakola nede ni biasa kain hari senin <hesitation> terus re kalo ai nain selasa biasa kain kan <hesitation> ndai ku <hesitation> siap siap ngaha diru'u eksra karna kan ana ndaik kan kalo hari selasa kan wara extra extra ka sekola na nadi kain re <hesitation> wara wa'a osu na ni di ngaha na <hesitation> osun re macam macam sih wara mboto pahu na ni wara biasa kainde janga janga ncango biasa kain ndawi jan janga ncango atau re <hesitation> kadang kadang re wara ne'en ngahak oha monca raun ndawi oha monca ni ede <noise> ma hari selasa re biasa kain karna warna ekstra re wara wa'an osu selasa la'o hari rabu hari rabu raun ndede rau ainain rabu ainain rabu re <noise> wara osu rau ni ru'u ana re kamis ai nain kamis re <hesitation> <noise> biasa kaina <hesitation> ka ima lampa lampa lampa lampa sidi rau ni <hesitation> karna kan <hesitation> ao aim sidi sidi rau ka sawatipu ana ana doho tu'u tu'u mena re ka ima ka waur tu'u ulu wa'u nggo ede re <hesitation> karaso karaso sara'a uma doho trus re lampa lampa sto'i sto'i ni <hesitation> lampa lampa sto'i <hesitation> nggori sambea sambea subu re lampa sto'i hampa lampa nggo ede ampo waur nggori <hesitation> lampa sto'i sto'i doho ede de ampo uru di mbakor lowi ka uma <noise> umjan ainain jama'a ana ana kan roci dulan karna kan laon na lao ujuma'a kas skola na na ujuma'a rau kadang kadang re aka uma rau ni juma'a rau ka uma rau sakola sih roci si roci si dula menan re na juma'a aka uma <hesitation> biasa kain juma'a re <hesitation> sia doho kan pasti kan wara raka na wara rau raka na ngaha jum'at ta re ka ka dari mesjid mesjid doho rau ni dari dari musola musola re na raka mena rau jum'at bareka ni jum'a bareka re na ngaha mena rau ede rau sia doho pala kan ka ima wara rauk ni ndawi rauk aka uma rau re ru'u ru'u jum'at bareka rau kade bage bage aka dou doho ni bage bage rau aka musolah ra sigi ede terus ainain sapa sabtu re <hesitation> ka ima biasa kain olah raga ni lampa lampa lampa lampa sidi lampa lampa sidi la'o ana ana doho karna kan sia doho rau kan watid wara wati wara lu'u mena sakolah kan nga libur menan kan ndadi hari sabtu minggu re ru'u lampa lampa sidi ru'u olahraga sidi kain nede edep ni